वैसे ते कुक्कुरन में कई तरह के बीमारी होला लेकिन आमतौर पे कुक्कुरन के बाल झड़ले के समस्या हो जाला। एकरे साथ-साथ खुजली के बीमारी कुक्कुरन में आम होला।